المتاحف الي تشوفني اثار و ثقافة الدولة الي اني اعيشها ايي- هذا الشي هو النوع المفضل اليا لأن يخليني استكشف الأدب و الثقافة و اثار هذي الدولة.